الشخصية التي اود ان اقضية <hesitation> سهرة معها وسهرة عشاء هي شخصية تاريخية جد معروفة انا وهي جورج واشنطن لانه شخص جد مهم في التاريخ ومؤسس اكبر دولة في العالم وهو شخصية في غاية الاهمية بالنسبة لي لانني احب كل هده الشخصيات التاريخية التي تصنع الدول وتقوم بصنع اشياء خالدة كالولايات المتحدة الأميركية